മന്ദേ ആന്തേ നാപു ഏവി കുര്ഥു കു വസ്ഥയ്। മോന്ദയ് ബ്ലുഏസ് വരമ് പ്രരമ്ബമ് വിസ്കുഗ। ലേഛേ ഉദയമ് കാഫി അവസരമ് മരിന്ത ഏനേര്ഗി। കോസമ് കാഫി തപ്പനിസരി കുര്ഥ തര്ഗേത്ലു। വരമ് മോദുലവദമ് ആന്തേ കുത്ത പനുലു। മീതിന്ഗ്ലു ത്രഫ്ഫിച് ജമ് വീകേന്ദ് ത്രവത ഥിരി। പനിലോ മുനി കി പുയേ ജനലു ഭക്തി ഛല। മന്ഥികേ സോമ വരമ് ശിഗുനി രോജ്ഗ പുജ ലു। വ്രതലു ഛേശ്ഥാരു <hesitation> മോന്ദയ്। ബ്ലുഏസ് വരമ് പ്രരമ്ബമ് വിസ്കുഗ ലേദവ് ലേഛേ। ഉദയമ് കാഫി അവസരമ് <hesitation> മരിന്ത। ഏനേര്ഗി കോസമ് കാഫി തപ്പനിസരി അനിബവിന്। ഛേദി സോമ വരമ് അദിവരമ് ത്രവത രോജന। ഉഛേദി സോമ വരമ്।